אֶלְמַשְרוּב אֶלְלִי כַּאנְפַדְלּו הוּוָא אֲתַאי אֶלְמַרְבְּקִי, מָאקַיִן בְּחָאלוּ, כַּאנְדִיר אֶלְנְעְנַע פְרִיש שְווַיַّا דַאלְסֻּכּוּר, אֲתַאי חַדְר צִ'ינִי כַּאנְגְסְלוּ מְזְיַאן בְּאַלְמַא אֶסְסַּחְוּן, מֵבְעַד כַּאנְזִיד אֶלְנְעְנַע אֶלְסֻּכּוּר וְכַאנְקְבּּ אֶלְמַא אֶלְעַלְיַאן, כַּאנְחַלִּיֵה שְווַיַّا בַּש יִגִ'י קַאסֶח וּמֵבְעַד כַּאנְצְּבּוּ מִן עֻלַּא בַּש יִגִ'י פִיּוּה רְעוּת דִּיַאל אֲתַאי.